Sɛ epɛ dɛ eyɛ paanoo a wͻdze edziban ahorow hyehye mu no bi a, ibehia wo "beef" nam a wͻanyam, gyeene, wo kyirefuwa, nkyen, nna paanoo nankasa. Ntsi ma ebɛyɛ nye dɛ, ibotwitwa wo gyeene no na edze afora "beef" nam no na abͻ wo kyirefuwa na edze nkyen ato mu na edze "beef" nam a edze gyeene no afora no afora kyirefuwa no akyew, ewia nna edze akɛhyɛ paanoo no mu nna ewie.